Mi jangi defte chappan e tati ha ndubu, mi jangi defte ujine ha ngedam am daga mido bingel warugo jotta je mi warti derkejo.